Mi zana aya vovovo amé tɔ̃. Aya vovo amé tɔ̃ ma: atsi ya, aya gbalo, aya vitsukui. Né éɖa me tsi woa, éɖa mé tsi na woa, a tsɔ vitsukui a vui yèyèyè. Né étsia, a tsɔ aya gã a vui. Alo atsiya, étsiglo, a tsɔ atsiya a vui kaka vayi kpoa, élétsi né tamé éma; édrèɖo, a ɖasi dzikpɔ, né édzɔ na wo kpoa, adzoyi agba dzra ya ɖo a tsɔ daɖè. Né égbava lé tsi, a sɔ vui. Né, éɖa ma bala, sakɔ̃ lé ta na woa, a dzi ɖamé ma mi a dé mè. Alo aɖi yé anɔ lé nè ɖa ma gblé mayé woa, yé nyé akɔtɔ ɖia, yé nyé akɔtɔ ba ɖia a tsɔ nya ta keŋ keŋ kpoa, yé égbé tsɔ yokumi démè kpoa, éɖa nɔna togbuiwo todzi nanè; anya kpɔkpɔ nyuiɖé. Kɔtɔɖi, eɖrana ɖa gbɔ vi enana ɖa mé fo na wɔ ku- yɔkumi a démè. Kpoa tagbɔ nɔna na amé. Eyi né mé nyã, ye wã voa, ɖamémí trɔva lé via. A do yombo ɖé mé, kpoa, ényona loo.